Sehil am, aɗa anndi janngude defte ko huunde moƴƴere no feewi. A jannan, a ɓeydoto, hakkille ma udditto. Ɗum noon <hesitation> heɓde waktu jaajɗo newaaki. Ko aan ƴeewata ñande fof jannga hayso sinno woni <hesitation> hojomaaji sappo fayde capanɗe tati. Ngummoɗaa subaka laaw hade ma golloyde, njannga seeɗa. Sa arti jam, hade ma lelaade kadi njannga seeɗa.